عشان تنظم عدد كبير من الكتب لازم تخلي الكتب الكبيرة ورا والكتب الصغيرة قدام… عشان لا يطيحون فوق بعض وتتوهق وتسويها مرة ثانية!